Ñyande Misa un ñyande kuugal. Amma ni yannde Misa fuf e mi sumi kanjum waɗi mi yahilawayta inaare kugaal, bo mi wartilaawa ila. Ngam mi heɓa mi yaara ndiyam e wuro.